Un ríu m'izi unas pocas de cosas. M'izi cosas güenas comu las prayas d'augua duci, las pozas, las vegas, los regueríus, los deportis acuáticus... peru tamién lo malu porque me vienin tamién las presas que mos tienin comu secostraus los ríus. Ni poemus decedil del augua, ni dela energía ni ná, porque los vazían quandu las impresas elétricas quierin. Los ríus assín más emportantis que tenemus paquí son Taju i Guadiana, assina les izimus en estremñu, sin artícalu.